han maviri ha wa'aro be oba tubara na wa mabun besu si mɛ mu beso wa'a mu wosin wa cruru na nowonu nɛ wa vu ho dimiyan mu wosin a abe mubiri cunu mobiri cunu mi ma tete bie mi ho mobiri wa moviri mi lui ahi bɛ'a ho zia han zia bana han zia bena mibin han zona mibin baro portiɛri ra ni motɛri mibin tun ɲa'i hu to o ma'o mi farira na ho mina a pipian bɛ ji'o vitri mibin o mina a dɛ ma bɛnɛ retrovizɛri ra mibin o mina amu hire we le to tio dechapema mu yan mibin um frɛn a mɛn mibin um vitɛsira buate a vitɛsi mibin <hesitation> bera cruru mi ho mua ho maviri fɛrɛn mibin mu mi site a ve a bu wian we fara wɛ wa yirawe a maviri a le mi cie a werabe nɛ ma a wɛ nicozo sin